Raha bevata aminy ñy fiaiñan-teña moa ñy fanaña ñy nama samby karazany io, ñ'antony: -Hampitomboan-teña ñy fahaiza noho ñy fahalalà anañan-teña ;ñ'olo samby aminy ñy vetsivetsiny, samby mana ñy fomba fahitany ñy fiaiñany, manahaky anizay koa, ñy fañampean-teña aminy ñy fiaiñan-teña manoka noho ñy aminy ñy vetsivetsin-teña ;misy ñy toetsay tokony hatao misy ñy tsy tokony hatao.